Xitoy madaniyati dunyodagi eng qadimiy va boy madaniyatlardan biri deb hisoblayman. Taxminan besh ming yillik tarixga ega bo'lsa kerak. U konfutsilik, buddizim va douizm kabi falsafiy ta'limotlarga asoslangan deb o'ylayman. Xitoy ananalari choy marosimlari, caligrafia va pekin operasi bor.